اللون الأحمر اي- يرتبط بكثير من الرموز و المعاني بثقافات مختلفة مثلا اني من اشوفه اتذكر العاطفة و الحب، اي- اتذكر التحذير و الأنتباه، اتذكلر الأحتفالات و الفرح الي احنا ايي- نحتفل بيهم بأعياد الميلاد و ايضا اتذكر النجاح و القوة و الحيوية و الطاقة لأن الأحمر ايي- اشوفه انو هو ايي- لون يرمز للقوة و النشاط.